Gnahy aloha ny fomba fagnadiovako fitaratsy, <hesitation> sasako am'rano aloha izy e. Chiffon igny lemako de fafako amin’igny i. De bakeo, lafa mai- rehefa akaikikaiky maimaiky igny zany izy, arahako amin’ny taratasy am’zay izy bakeo am’zay mamirapiratsy soa.